അരജനടിയദ ഹവാമാനാ ബാരി വഈവിജജമയ വാധിപിലി। ഗംമിദ ദകഷിനാ ബാഗാഡി ഇപിനഇടി, ഡിസിംബരരിദ ഫഇബരരി മിടാ ബഏസിഗാലാ ഇപിനി, ജഊനരദ ആഗിസടി മ� ചലിഗാലാ ഇപിനി, ഉതരദ അരജിംടിയാഡം ഉശനവലയദ ഹവവാനാ ഇപിദ, ബഏസിഗാലാഡം വിചാദി ഇപിനി, ബരസഗ സമായദ, ഹിമാപാഥാ ആപനാ, സാധിയതഇ ഇപിദ, ബഏസിഗാലാഡം ബാരി തമപാദഗാലി ഇപിദ।